Glassii dirisha. dirishan ghudhani glass dirisha glassiati dhubii glasole khunen yaani won thun won kioathi ishin dhafamtu atam kasafutha kabisun kasafudha anin moghuu ishin dhafamthen suun khabedhen kasumaa fudhe dhuathan laaan dhibii kaskaye berresun akaa dhofamsun amaa tarsaa ishian sunn dhorg jebithe inamaa khuthi maana woishin achiraaa bafteee laff budhuuth